انا بدعم مؤسسة سبعه وخمسين تلاته سبعه وخمسين لانها مسنشفى جميله جدا بتعالج الاطفال بالمجان من مرض السرطان و بترجع ليهم حياتهم اللى هما بيبقو بيعانو من مرض السرطان فيها و بتعالجهم بالمجان و بتخليهم يستعيدو حياتهم الاطفال طبعا حاجه مهمه فى حياتنا فا لازم نحاف عليهم هى بتقوم بالدور دا وكمان هى بتعالجهم بالمجان مش بتاخد منهم اى فلوس خالص